Блендер барои кӯфта кардан ва омехта кардани маводи ғизоӣ истифода мешавад. Он ба пухтупаз кӯмак мекунад ва вақтро сарфа мекунад. Бо ёрии блендер мо метавонем таомҳои болаззат ва тез омода кунем. Ман блендерро як қисми муҳим барои ошхона меҳисобам.